أول شيء راح <hesitation> أعزمه على <hesitation> شيء هو يحبه مثل <hesitation> cafe أو chocolate أو أي شيء هو يحبه حسب شخصيته، <hesitation> ب-بحاجيه إنه هو يساوي اللي عليه ويترك الباقي على رب العالمين <hesitation> طول إنه ضميره مرتاح ومشتغل عدل خلاص أي شيء ثاني <hesitation> ما يستاهل أنه يزعل.